Boŋ musoo, keo niŋ i be ňinindiroo ke la, i be lafi la a la, i ňanta a la daajikoo ňiniŋ na le kuwa, daajikoo miŋ ye a loŋ ko a beteyaata. I ňanta a loŋ na le fanaŋ a boo dulaa mu muntoo le ti. A la famio be mintoo le. I ye wolu bee fahamu, janniŋ i ka lafi a la